Niisə abə nə nə, marori ani akən baay údi, aa kən wasi an za an wasi anza an kamə titə an za an wasi an duis wakati kpaani ai aa wadə, aa ɓadə aa kpaai, aa wali pewrə rə ryə sə aa gbɨy aa kən gbɨy aa laa mabu aa gbɨy so aa re aa za aa olə mabu aa gbyasi aa kən gbyasi nə kə, aa re laakə, baa gɨm suwai, ire é gɨtərə gə, diga baa rgə zasini gbakə ryə ikənza gbakəryə nəkə, aa reyrenzo kaw ryə atəə ən aw kə koo aa rey bə kə koo, aw nə aa rey sikə dwitə sə aa tyaki nini kə. Aa kən tyakə pat sei á re pekə kaw á rey sikə an kə dwitə anə á rey sikə wan lúkə aw anə áreysikə kə wan, á wan-wan kən lúú, wanu kan kən lúú á yugə dan sə á toynə kan nə á bənə liikətə nə netə kar sənan sə á re yewdəgə ari a kən bə nini nə kə, wakati ai iza a i bay i daŋ yal laarə pá i dəŋ yal laarə pá sə mabu kinu iza i ɨsiri sə laa rə pá i bəy, i maasi sə i za i bəy i yari sə i za i súti ikən súti nə kə iza i yew gúr nétə, sə i za yew gúr nétə, sə i za i bay, i hátə, i pe an i hawtə, i hawtə, i hawtə sə i bə sə i bə se liikə, lii kən ay kən unə kə shi ke na. Sə i za i yale i təə ə n iza lii kə ú niisə aa bənə nə maroroi e gəwpá ani.